Eka, firy minitry ho añao ny ora lania amin'ny fanatanjahan-teña? Isan'andro eo amin'ny telo telo polo minitra eo, de ao natiñy herinandro eo amin'ny adin'ny telo sy sasany eo vasa ny fitambaran'izay.